òlò ùŋò màa ɖèe si òlò ù mlakɔ òlò lɔ fínɛ núùŋòti úni ú na fínɛ úŋòti kàɖi é ɖèe sià ìgbãkú éle kayi è ɖe si òlò, ɔwɔ bàni ìlò tu kɔà úni nàanyà wèe ɔwɔ ɖàa yifá kɔ ikúnya òlò úni kayi òó so ɖòo góò ánòlò, ú nàá mu fìá ni ɔwɛ ɛɖí sò ɖòo gó ú náa áŋká ɖowɛ ɛ́ɖi úni gàkáèè kayi ù ɖi ni àná kɔ ikúnyià ɔwɔ ɖèe sià kòtètè ù nàáá fínɛwɛɛ̀ gàké iku ma ówó ba nɔ̀ ɖí ni òlò u na fínɛ núùŋòti, u na fínɛ̀. kayi è ɖèe sià ìgbãkú èle. kayi èɖèe sià ɔwɔ ɖàa kɔ ikú nyiàli ìgbè màa, ìgbègbàa lɔ <hesitation> ìgbèjɔ̀à lɔ, ù nàáa fínɛwɛ òlò na fínɛ núùŋòti kíni ɖí màa ɔmi wá nɔ òwo go káɖi ni è ɖèe si òlò ɔwɔ ɖàa kɔ ikúnyià li ìgbèjɔ̀à lɔɔ̀ kayi ìgbè màaké úni mla úni wa ɖòɖòwɛ̀ ɔwɔ kɔ ikúnyiá ka àá so ɖòo góo òlò nàáa ɖòwɛ ɛ́ɖi úni ɖàa ŋlɔ ni òlò ɖàa mu ni iku ma ɔwɔ ɖàá banìiéyì níma nìlɔ ɖí ni òlò iku màa úni ɖèe nyréwu ɖi ni kà zé ŋe iku náàni kòtè ɖì ni kà zé ŋè úni ka à ɖàa kɔ ikúnyià ìgbè we jɔ̀à lɔ ú nà zé ze ánɔ̀nɔ úni sú òlò, u na fínɛ úŋòti, ú nà zá gblɔɔ̀ núù ŋòti nɔ̀nɔ.